<hesitation> Ny ten̈a ny azoko honon̈o zen̈y ny tantaran-drô Siny àby io, misy riba maventy be zen̈y namboarin-drô. <hesitation> nataon-drô maramila àby iô izen̈y raha iô namboarin̈y avô nimpody namboarin̈y koa tan̈atin’ny fotoana siekla maromaro feky nanôvan̈a izy. Tsy vita nalaky zen̈y ten̈a ny azoko honon̈o tamin’ny tantaran-drô. Avô aminjay an̈abo raha aminy iô kilômetra maro feky halavasany raha io.